Na pincar të inten më vjen ment se isht e sos java xha, edhe se ancora ngë ë fine settimana, cioè ngë isht e sos java però xha ndienj hjaurin të të prëmtes, çë isht e jarrën.